تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ مول موج چھُس تہٕ مےٚ چھُ أمِس گۄڈٕ یہِ ہیٚچھناوُن زِ سایکل کِتھ کٔنۍ چھِ شروٗع کرٕنۍ تہٕ أمِس بایکہِ ہٕنٛدۍ بُنیٲدی چیز تہٕ بائیک کِتھ پٲٹھۍ رُکاوٕنۍ۔